اللون البرتقالي بقى ده بيرتبط دايما بالدفا بيعبر عن الدفي وعن الابداع وعن الحيوية كمان وبيستخدم انه بيحفز الدماغ وبيحفز الانتباه وكمان بيكون بيعبر عن الحماس وعن البهجة ودايما هو رمز بداية الخريف واول حاجة بنشوفها في اللون البرتقالي هو البرتقال.